Sagale inamaaa francenii birira beaf bagonyol yedheni ishin suun fonn dhiko supu khabenuu aminen kaaa redhowanyol kas jiren kitungufaa yote kasjirthu ee saladh nikos yedheni eee bollo baisea kasoleth qwich kerro line kirreps yedheni kirreps suun thaa dhuran dhurani bayath